I dəgəgɗa naa dlama kaasa, saasaɗi naa dlama ɗamaame ja ci du naa maamau ja dlamu naa tawan ke. To dək be ja dlamu dai ii kunu wamau, dəvid dlamən gara nda dlamu naa salla nən daaci se ja vəji naa ja.